Nachi'vinchi ve'enchi naá, kile sakudirnchi kamanchi naá kile sakudirnchi te, na chi'vinchi ndo ndo kuxinanchi naá, ve'e sala naá. <noise>